Gi̱ꞌ rá ma̱tha̱a̱a náá rí mixtiꞌkhu i̱xkhamaa ikhúún rí naꞌni mbáá o̱ rí ñajuunꞌ mbáá míxtu̱u̱n jma̱a xu̱wáánꞌ rí mixtiꞌkhu rá, xu̱wáánꞌ i̱tháa̱n mba̱a̱ ja, ngaa̱ míxtu̱u̱n rá wáa̱ chímba̱a̱ ikhaa̱. Ngaa̱ rí naꞌni rá, tsúúꞌ xu̱wáánꞌ i̱ndóó má nandxaꞌjué, nandxaꞌjué xa, gaa̱ tsú mixtu̱u̱n rá na̱nguá e̱yo̱o̱ rí nandxaꞌjué nguáná, nguáná jayuuꞌ ú indxaꞌjué ikhaa̱ mááꞌ rí naꞌnii̱ ikhaa̱ e̱yo̱o̱ ikhúún nawíñi̱ꞌ, nawíñi̱ꞌ má xu̱wáánꞌ mangaa rá, múú ríndo̱o nathajmaa̱. Gaa̱ tsúú xu̱wáánꞌ rá, mi̱khua̱̱a̱̱ꞌ xa, míxtu̱u̱n rá machíthii̱n ja, ríꞌkhui̱ naꞌni mixtiꞌkhu naꞌni numuu ríí i̱wáá mixphinn i̱wáá mixphi tsú míxtu̱u̱n rí majuri̱ya̱ꞌ ñawúúnꞌ mangaa, xu̱wáánꞌ rá i̱wáá miphii̱ rí mi̱khua̱a̱ tsú xu̱wáán a̱a̱nnꞌ ríꞌkhui̱ naꞌni̱ rí ma̱ꞌni mixtiꞌkhúún xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ. Mangaa má ráá tsú mixtu̱u̱n rá, naꞌgui̱ rí mbiꞌji xa, nagui̱ nga̱a̱ꞌ, xu̱wáánꞌ rá, na̱nguá ikhaa̱ nguáná jayuuꞌ mi̱thiaa mi̱thiaaꞌ nagui kri̱ga̱a̱ ja. Ngaa ndíí rí mixtiꞌkhu mangaa rá, i̱wáá má najmángu̱u̱ꞌ xu̱wáánꞌ xúrí míxtu̱u̱n i̱wáá má ma̱goo mi̱raꞌdaa̱, ngaa̱ mangaa má ráá, rí phú i̱tháa̱n mixtiꞌkhu rá. Rexa̱a iꞌgu tsú xu̱wáánꞌ ngaa tsú mixtu̱u̱n rá awúún guꞌjuáa xtáa̱ ja a̱a̱nꞌ má awúún gu̱ꞌjuá ngraꞌjoo̱ rrrámé ngaa̱ tsú xu̱wáánꞌ rá pú rexa̱a má iꞌgui rexa̱a má xtáa̱ ri ikhaa̱ rá mí. Xúꞌkhu̱ mááꞌ rí napiꞌtsi mangaa, mixtiꞌkhu numuu ríí a̱a̱nn- i̱wáá máááꞌ xú minga̱jua̱a̱ tsú míxtu̱u̱n rá, numuu rí guꞌjuáá xtáa̱ ikhaa̱, ngaa̱ tsú xu̱wáánꞌ rá puu naj́ánáa̱ guma rexaa̱ nakhui̱ ikhaa̱. Ríꞌkhui̱ naxkhamaa ikhúún ri mixtiꞌkhuii tsú míxtu̱u̱n jma̱a xu̱wáánꞌ.